Agahanu maingi, habwokuba bwokubarramu namberi abantu bakuraala, ziri ziri nke bissika abiiri namukaaga. Ebiimu biyine, ebiimu tibiyine, nebimu ebiyine nka asaatu nowekanga ngu maingi gali nka omumakuumi abbiri, nabiiri nataano.